אלמתאחף ללי כאן פדלהא היא אלמתאחף אלפניה، מע אלעלם، חית אלפן יעקס אלת'קאפאת ואפכאר מכתלפה، אוא יעטיכ פורסה תתאמל ותפכּר פי חאג'את ג'דידה، כתלקא לוהאת, מנחואתאת, תצאמימ כתעבר עלא משאער וחדאת בטריקה פרידה, אלזיארה כתכון בחאל רח'לה פי א־לזמן אוא פכר אלפנאנין، אוא כאתכליכ תוסע אלאפק דיאלק، כנסתמתע כתר מאילי כאןכון בוחדי חית כאןקדּר נרכז ונע'וצ פי א־לתפסיל דיאל הד'ה אלאעמאל.